له کبانو پرته، ډېر نور څاروي په اوبو کې ژوند کوي لکه شارک، اوکټپس، او سیل. دغه څاروي د اوبو په مختلفو ځایونو کې ژوند کوي، ځینې یې په تازه اوبو او ځینې بیا په مالګينو اوبو کې ژوند کوي. دوی د اوبو د چاپېریال مهمه برخه جوړوي او د خوراکي زنځیر مهم غړي دي. ځینې یې د اوبو لاندې تنفس کوي او ځینې بیا د اوبو له سطحې هوا نیسي.